So ko tawi mbeɗa yiɗi weccude kaalis mi renndinan kaalis jonɗo, kaalis gonɗo leydi am ɗo, ni woni mi to weccooɓe kaalis, wiya yo ɓe kokka kam kaalis ñaameteeɗo leydi to njahan mi to.